सबसे पहला तो मई कुछ वेन्यू बुक करलु की जगह की कख होली पार्टी फिर तेकु मई मेनू डिसाइड करलु डेकोरेशन का खर्चा देखलु हर चीज़ देखलु कथा लोग चीओना और कई काईन लिए पार्टी रखणु चिओ मई तो टेके लिए गिफ्ट भी लेना पड़लू